Hiina oll' väega kavva aigu sääne maa, koh oll' kõgõ rohkõmb inemiisi. Nüüd tuu inämb niimuudu ei olõq, aga egaq sääl om iks jo väega pall'o inemiisi.